إذا تبي تربط حذاءك أول شي ضع الحذاء على الأرض وخلك جالس، بعدين خذ طرفي الرباط ومررهم من خلال الفتحات وخلهم متساويين، بعدين اعمل عقدة بسيطة بسحب الطرفين مع بعض بعد كدة خذ طرف واحد ولفه حول الآخر وأدخله في الفتحة اللي بينهم اسحب بقوة عشان يكون مظبوط.